मत्ये पासून चित्र करपाक सगळ्यान पहली तुमचें कडे आयडिया जायी की तुमका खेंची आवड असा। तुमका जर तर पोर्ट्रेट करपाक आवडतात काय मुर्ते ते तुमी बगूंग जये मगेर माती कशी असा ती बगूंग जायी। चड पातलई करपाक जाईना आनी चड जाड सुधा जायी तित्य्कित मीडियम माती करपाक तुमका योंग जायी मगेर तुमी तुमका जयी तसळी मूर्ति करपाक शक्तत आनी मगेर तुमका स्लो स्लो करुंग थोडा पानी हाथिक लाऊन मोव करुंग माती त्या मुर्तेक आकार दिवंग जयो।